Bueno, jaa este ja viiri ja jataiina kuu tikua, este mondariñou, a vees jataiina ja kuu tikua faa sa’ora tucho, sa’ora, te buuno ñi kuu, tikua íoo saa nticha alubutou faa ja viiri ñuu te kuu jii, kaajira jenorara yuu kuu jataií intra keera.